<hesitation> huunde fuu ko niisirtee kaa a waɗan ɗoo tan, hinnoo jonkaa ana niisa faa ɗaata. Arannde ndee nii yimɓe ana ñiisiranno jon kaa leggal e hayre. Hannde faa waɗii faa masiŋaaji ngarii. Kañun <hesitation> laatii niisuuji, ko niisetee fuu jooni.